Na new wana stat ina kokot ganap lo sakai igi nap lo potul lo question gi kalaineng pana <hesitation> sota enap lap pakai a numba statim lo gwek one igi nang lo three sakai powak, potul sakai, powak, potul ga stat ina numba ina kokot ga lak inang lo mana numba ga minang elai inang a komusa ano numba we vono ga kokot ana komus lono kiro.